Alaigna igny taratra igny de malaka chiffon, malaka vovon-tsavôgno de asiagna ranokely de pasohigna amin'ny chiffon igny i taratra io de avy kobagnina kely de pasohina de atapy juska izy maigna.